Yaani wonn akha passport tun passport maaan yenen passport won akha ID inamathi yaani I'd maan khabdhi ishin gara khasa maath ithi barru khabaaa ishinen wonn ithi barru khabdhu maakhaa aba sunithi dhaloth aba sunithi full abaa sunnith yaani berre inin iraa dhufuu wonin naam inn ithathu won akhana thaana dhub woathin inchi tofauti tofauti khabdhu dhetheathu ama Hatha laff tesenenn woathin kasjirtu inchi tantenen lazimaa atin ñaam onn thii esssa dhufte ñaam akhamith sii barethenu